طبعًا أنا أفظل الرسالة نصية لأنها أسرع ما تضايق الشخص إذا كان مشغول، لكن أتصل بالتلفون، ممكن ما يرد ممكن تليفونه مو معه.